<hesitation> ang komastap chaiki, koo <noise> asubuhi ang'ete ayoo awakei tetaa asakan chaik asakan peek, awakei teta aitu ayoo chaik ayoo peek ayoo chego korok, korok ande peek ak machanik, korok ande peek korook <hesitation> akany kochamugy ande sukaruki asutu asilu andene kipirikok apaien ponyu.